أفضل نصيحة أتلقيتها إنه ما نأخد كل شيء على أعصابنا لأن هاذ بيكون واجد واجد مضر بالصحة العامة وبالصحة العقلية بشكل خاص، فمن الضروري أن ما نأخد كل شيء على أعصابنا ونفكر كتير لان هاذ واجد مؤذي للصحة النفسية والجسدية.